والله الشخصية التاريخية هي هتلر مو مسالة معجبة بيه بس اريد اعرف هو شلون اجاه كلب شلون اجاه هيج تفكير يسوس هاي المحرقة ماليهود شلون قرر هيجي يقتل الاف مؤلفة من الناس